Mímiġahumimo móo miineadianinaa kunaḃo. Añanaloġunaḃo, ninauġunaḃumangu, nimbunaw búloo éśelooho nirene, níne, aḃanisune. Amiñasune, u- aa- míġahore nuġomezim aḃaniɭenikune. Ámidiamoġunaġufiġi mímo numuxoy.